Kɨceece vǝ́ a la caa wǝǝ, vǝ́ kǝ́ e kpii wǝ́ pǝ lǝ pǝ pɨ lǝ̈ yurǝ wǝǝ. mǝŋ nyuŋmwɛŋwǝ wǝ́ nyóo ko wǝǝ, ko po nuŋ pǝ lah lɔ wǝǝ, oturu nyǝ kǝ otuiye. Anyaŋyǝ, bɔnʊgbaayǝ pwɩ oturu nyo kuŋ ǝ yǝ mɨ ǝ yǝ, afʊkpayǝ, ɖukupǝ, mɨ wǝkpakpǝ sa mɨ tie lǝ wǝ ri wǝ ŋ náa za ko oturu nya tɛŋ wǝ ri wǝ ne kpii rǝ na wɛlɛŋrǝ ko nyǝ ŋ tɛŋ wǝ oturu mǝŋ ǝfǝŋtuie oturu nya tɛŋ wǝ ri wǝ nye tii pɨrǝŋye le enyipǝ oturu jeece pǝ la ka taa yǝ oturu pǝ lǝ fǝ pǝ lo po ku lë enyipǝ. Vǝ́ pǝ lǝ fǝ pǝ lǝ pǝ pǝ loh wuru otuie pǝ yɩrɩ wǝǝ otuie pǝ lǝ pɨ pɨ wǝǝ, yǝ yǝ kaamǝ ǝyǝ? Oturu jeece pǝ la yɩrɩ mǝŋ rɛ wǝ loo ro rǝ mǝrǝ we wǝǝ oturu pǝ lǝ tɨ pǝ le tii nyiye ŋ kaa otuuie yoo to wǝǝ, pǝ ŋ tɨ pǝ siɛnɩ pǝ kǝ apʊŋpwaayǝ oturu pǝ le ci ǝ fǝ pǝ lǝ pǝ. Pǝ ŋ ci ǝ fǝ pǝ po koonu nɨ. Vonuŋ nyo turu yo poŋ wǝǝ, oturu nye ci a tɛɛnɩ otuie ǝŋ nɨ nya tɛɛ aka yǝ ponu. Rǝkǝsa vonuŋ nya lɛ oturu nyeh ci e tii pǝ jirǝ we pǝ láa ca tieye lo otui wǝǝ, oturu nya wɛɛlɩ mǝ enyipǝ nya tɛlɩ oturu nyeh ci ǝ ca otuiye wǝǝ. Pǝ ŋ noɔŋ. voŋ pǝ la nɔŋ oturu nyo yo nya kaalǝ. Gaalɨǝrɨkǝ oturu nya nyǝ́ǝ pǝ nɨ ŋ ceeni. Vǝ́ wǝ lo ruu wǝ lo ko wǝǝ, oturu pǝ lǝ tɨnɨ jirǝ pǝ láa pɔr:u tieye pǝ ru canɩyǝ. Oturu nya nye kpii rǝ kpaka we nɨ mǝ taa ǝyǝ mɨ ǝyǝ nyǝh fǝ nɨ ru canɩye. Vonuŋ wǝ lo ro ko oturu nyo ru canɩ sa oturu nya pa ya nyóo yo nɨ ŋ wʊrʊ, pǝ ŋ sii tieye la anyaŋyǝ kɩɩkɩɩ pǝ pe tiini. Pǝ ŋ fǝ gbeteerǝ pǝ fǝ pǝ sii ŋwǝ oturu yǝ ri ŋ yǝ le pe tii. O pwe pǝ lée tii, pǝ ŋ tii. Opwɛ pǝ lóo yo oturu pǝ ya lóo yo pǝ ŋ wʊrʊ pǝ ŋ yee wǝ ri ŋ wǝ pǝ ŋ koonu yǝwe pǝ ŋ mǝ jɔ okopapǝ pǝ ŋ koonu pǝ. Yǝ ŋ kuŋ na nɛŋ. yǝ ŋ kuŋ eni pǝ ŋ mǝ ŋʊrʊ pǝ ŋ tɨnɨ. Oturu pǝ ya lée yee yǝ jeece oturu wǝ lóo poŋ ayɩrɩ. Voŋ pǝ la lɛ wǝǝ, pǝ leh ci ǝ fǝ tiɛŋwɛŋye pǝ fǝ pǝ ŋ ko nyarʊ wǝǝ. Vǝ́ pǝ le ke fii oturu pǝ la wʊrʊ pǝ la wʊrʊ kǝ ŋ cɩɩ ko oturu yǝ ri ŋ yǝ loh ko na nyarʊ. Vǝ́ wǝ lo ko wǝ lóo ro mǝŋ yǝwe lee kpii rǝ tɨŋtǝǝ wǝǝ, vonuŋ pǝ le tii jukpǝ rɛ wǝpaka ko wǝǝ, oturu yǝwe lǝ fǝ ne tie ko oturu lǝ fǝ la pwɛyɩ. Voŋ pǝ le ke fii wǝǝ wǝ́ wǝ lo ruu wǝ lo ko kpekperee oturu pǝ lǝ pǝ ŋpǝ mǝ no nuŋ pǝ ŋ pǝ pǝ pa yɩrɩ onutǝpǝwe. Oturu pǝ le pe ceeni pǝ pǝ le jirɛ oru, pǝ le jirɛ oru oturu ŋlë le leye wǝǝ, we e lée ci a kaŋ lâ kɔrʊ wǝ, oturu e le ci a la kaŋ kǝ́ pǝ lée ke kpii kɨ pǝ paa pa kpaŋ kɨ tɨrɛ wǝ pǝǝ pǝ pǝ.